Viiol tege hellü niimuudu, et sääl ummaq keeleq ja sis <hesitation> puugnaga tõmbat müüdä kiili. Ja tuu pand nuuq keeleq <hesitation> vibriirmä, miä sis <hesitation> tegegi hellü. Ja ku saq viiolikiilt erineväst kotussõst pingulõ tõmbat ja tedä niiüteldäq lühkümbäs tiit, sis tä tege korgõmbat ja madalambat hellü.